Imprimanty io, lafa hamoaky taratasy. Misy raha zany amy ordinateur atoa, misy boky na misy raha soratsoratsy, le tianao ho vaky amizay raha iny fa tsy vakinao anaty ordinateur ao, le aboaky amy imprimante io ereo. Kobohy bout- raha raiky toa le tonga de mandeha i, miboaky bakany taratasy iny, le soratsy amy raha toy amizay, i miboaky amy taratasy iny henaniky io.